<hesitation> Ra ny <hesitation> bagety asiagna koragna, ts <hesitation> sinoa no tegna mapiasa azy io, fô ny tombotsoa azo avy aminy <hesitation> fourchette zao - fourchette igny zao angalagna <hesitation> hanigny le misaratsarka regny matetiky ahosonkosigny de igny zao a <hesitation> vantage gna forchette de kiso ndraiky andididiagna anle <hesitation> hagnina.